Hapana, kakupata ti- thi- thioe kwasababu ukiokuzoeae nomanaya howandu nanyu wako, kwa maisha. Lakini ukasema eti nifungoi eti ukape taje kazi ambayo wekamo nomkiako kugea kaekumma kunjea kaye nte nkakope hedi wayuwa wana wade kuzoeani. Tehani nikaongeze mti wa manga, nichemshie wana wandea. Lakini ukagunda kusema kweli nifikie, ukagwa uko waboghekea hai. Kula mwenyezi, kulaa bebi kwa aliye kuzoea ado, kula <hesitation> aha siti ya kwanza, utele ndai tia akakose hutu uchemshe uge na wana khakuna. Kwahiyo ebai nishike hesi yako kuiko kuita kumsimu akujeli nitawangezea matatizo bure.